Fangare gena garaki foloi oyo bira sinanga ge, duga ena hali dadi wange moi tora ge, ngom oyo gena sodabi-sodabi yali, bolo ua ge fangare garaki kuat bira se nyao sinanga bato.